أكثر شيء أكرهه في الدنيا إنه يظيع مني الجوال مالي، لأنه أحس إن الجوال أهم شي أهم من المفاتيح، أهم من أي شيء يظيعن، لا طبعا، لا ظاعت المفاتيح عادي سهلة، لكنه يظيع الجوال لا، الجوال فيه كل شي، فيه كل الشغل، فيه كل الدراسة، فيه كل أرجام أصحابي، فيه كل شي مرة أهم شي الجوال.